Ɓee kanak, katin yilim daa ɓee kan ɗilin loo nunglaumi, ɓee kanakiin ka min wii nung ɓeeri yoo ni nyaam nung yoon wii nungkakoo ti linmi kani fole ka benem nung ɓeeri, mii woɓeen daa ɓeen loo nee ɓeerin lwee, mii nee ɓeerin loo nungkwee kan wiili daa ɓeekwe, mii ulin ti yaatishit ɓakle ti fuun shimi yo, ɓeekamin uri shimi nyim, nung yiilin shimi yo, nung yiliin shi yele daadidi yo mii wooɓeen daa ɓeeri, mii nee ɓeerin lwee miin neele juura yamba kana uuriɓo ti nyimi ti nyamshit nungkoo wiiɓo ɓo, wa ɓo woobee ti nyimi ti nyamshibo mii wobee ka nee ɓeeri loo ɓakwee. Ɓee ka yinan daa uli mik kan nanghe ɓo, ɓee kanan yi in ɓee nyina ɓo, mii naghe yoo ni ne ɓweere, ni ne ɓweere, ɓweere yoo yuu ka tob, ka shong nwaakiɓo yelaa kan tii ɓwee shong ti ɓwerenan yelaa ere ti mang nyimang tob ara tini tang biyele kini ɓa tin ɓwerenan ni ka tuɓon ye weyya ɓekakwee ɓo ulin ti ɓakkle ti fuu, mii ulin ti ɓakle ti fuu nigoomii ka dabamaalee shimi ka twaalale yo lomii ka ulin ti gbomeem Shee beeka nunkooŋ yi, ɓon daa biyele dwiilinung yoo mwa uli nyimam naaɓon she yoo yukwee ta ti ɓaka nung ti luko lulii wuri pi ya ta ywii yilli ta mo, yo luli pi ta ywii ɓo, lulli ɗora kw ɗoore ywii kwin, nii yili taamo aa taa uri taa ɗo nywee, kwen ɓeeka tin folem ɓakale ti fuun ko shimi, to fuumi ka ere ɓakale loo kamii ulimi nungmi yoo shong umii kpirit yuu tati ɗee koo yilli a wura ɗo ka nee lwati lwati mwaa nee lwat lwati kwee shee ɓakle ti fuun shimo shee nyeme shoon shimo shee ɓwallen shimo ka ɗee nung ka mwaa yia kpaare loo yukwee, kween ye ɓee ka tin folem ɓakkle ti fuu da uli biyele ka min dee ka